No vidiana biscuits na cookies aloha zany, fantako de misy gny ah ino izy tiky, biscuits gouty, misy gny ah gouty sablé, misy gny dix huit petits beurres, ah misy avao koa gn'ino koa zany zay, gny miam miam, misy gny bolo, da reo aby angamba gny biscuits na cookies fantako. Misy avao koa gny galety na cookie tsotra azo zakana cookie ka avarotsin'ny rehetra egny regny.